நாய்கள் வாலை ஆட்டுதல், காதுகளை மடக்குதல் அல்லது உயர்த்துதல், காய்ச்சல் போன்ற உடல் இயக்கங்களின் மூலம் உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தும். எடுத்துக்காட்டாக, வால் ஆட்டுவது மகிழ்ச்சியை, வாலை குத்தி வைத்து செல்வது பயத்தை குறிக்கலாம். குரல் பரமபாரை, குரல் கொடுத்தல், குரல் உரத்தல் போன்றவற்றின் மூலம், நாய்கள் தங்களின் நிலையை மற்ற நாய்களுக்கு தெரிவிக்கின்றன. உதாரணமாக, குரல் கொடுத்தல் அச்சத்தை அல்லது எச்சரிக்கையை